<noise> jadi cara wosakai namoro nege l langka pertama wa tiodosi wa tebi tebini la uwa i kia uwa dema au- aunu <noise> wa tiodosi wosi tebi tebini <noise> aje wosi noa okia <noise> wa tiodoka wosi noa bokol uku aje asam jawa wo sinoa manege namoruku aje wa kia wa kia wa aduk supaya irata aje menege wo semisalkan wo akana namoro <hesitation> sasantang <noise> okia <noise>